والله انا أحب البحر، أحب أروح البحر كدا بلا-بلا-بلا سبب، <hesitation> أجلس جدام البحر، <hesitation> أفظي راسي أصفي ذهني أطلع من ضغوطات الحياة، أحس بال-بالريفريش أحس إنى جددت يعنى أيش جددت ال <hesitation> الطاقة اللى فينى، يبس أحب البحر بشكل جم يعنى أحب البحر جدا.